sérfræðingur segir að trú fjárfesta á að hægt verði að ganga frá kaupunum fyrir

hafi minnkað þingmenn ræða nú hvort setja eigi herlög í landinu eftir að Rússar hertóku þrjú úkraínsk skip og sjóliða í gær vestræn ríki hafa fordæmt framferði Rússa fjárlaganefnd Alþingis metur hvort gera eigi úttekt á sex milljarða fjárfestingum Íslandspóst á undanförnum árum eins og hálfs milljarðs neyðarlán til Íslandspósts er til umfjöllunar hjá nefndinni vinna var stöðvuð í tveimur fiskvinnslum í mánuðinum vegna öryggismála fræðslustjóri Vinnueftirlitsins segir algengt að aðstæður séu hættulegar geimfar á að lenda á Mars rétt fyrir klukkan átta mikil eftirvænting ríkir því lending á Mars hefur mistekist í meira en helmingi tilrauna gott kvöld hlutabréf í Icelandair Group féllu um tæp sex prósent í

óvissu um áformuð kaup félagsins á sérfræðingur í hlutabréfaviðskiptum segir að trú fjárfesta á að hægt verði að ganga frá kaupunum fyrir mánaðamót hafi minnkað viðskipti með bréf í Icelandair Group voru stöðvuð tímabundið í morgun vegna málsins voru með fyrirvörum um samþykki hluthafafundar Icelandair Group samþykki Samkeppniseftirlitsins og niðurstöðu áreiðanleikakönnunar í yfirlýsingu sem félagið sendi frá sér í dag kemur fram að það telji nú ólíklegt að hægt verði að uppfylla alla fyrirvara fyrir boðaðan hluthafafund á föstudag hlutabréf í Icelandair byrjuðu strax að lækka um leið og opnað var fyrir viðskipti á ný og höfðu lækkað um fimm komma sjö

prósent við lokun markaðar Sveinn Þórarinsson sérfræðingur í hlutabréfaviðskiptum hjá hagfræðideild Landsbankans segir að þetta endurspegli væntingar fjárfesta um að hægt verði að ganga frá kaupunum fyrir komandi mánaðamót þetta sýnir að líkurnar hafa minnkað ef menn vilja lesa eitthvað í það sendi starfsmönnum í dag segir að það eigi ekki að koma á óvart að kaupin taki

lengri tíma en upphaflega hafi verið gert ráð fyrir viðskiptin séu flókin og þá tekur hann fram að aðrir hafi sýnt áhuga að kaupa Wow heldur þú að þessi félög geti beðið

já það er góð spurning að einhverju leyti maður veit ekki með stöðuna á Wow um mánaðamótin og ekki okkar

bara að bíða og sjá hvað menn ætla að gera þrítugasta nóvember og hvort það komi frekari upplýsingar í vikunni sem verður ekki ólíklegt samgönguráðherra segir að stjórnvöld séu alltaf viðbúin og fylgist náið með rekstri flugfélaganna

rekstur einstakra félaga þingmaður Miðflokksins efast um að eftirlit Samgöngustofu með rekstri WOW air hafi verið nægilegt staða íslensku

og eftirlitshlutverk Samgöngustofu var rætt í sérstakri umræðu á Alþingi í dag málshefjandi rakti þá stöðu sem

uppi hér á landi og óvissu sem nú sé um samruna eða yfirtöku Icelandair á WOW og hann velti fyrir sér hvernig eftirliti með rekstri WOW hafi verið háttað ég hef ákveðnar efasemdir um að eftirlit Samgöngustofu með rekstri flugfélaganna hafi verið nægilegt sérstaklega hvað varðar flugfélagið WOW það er ekki eðlilegt að svo kerfislega mikilvægur rekstur eins og rekstur WOW geti komið eiginfjárhlutfalli niður í fjögur

prósent um hábjargræðistímann samgönguráðherra sem var til svara sagði Samgöngustofu hafa bæði þekkingu og getu til að sinna sínum verkefnum og hún hafi allar heimildir til að fylgjast eins vel með og kostur sé líkt og

áður hefur komið fram þá fylgjast stjórnvöld náið með stöðunni á stöðvist rekstur flugfélags hvort sem um er að ræða erlent eða innlent innlent þá eru stjórnvöld viðbúin það er auðvitað ljóst að hefur breyst hratt á undanförnum árum og viðbúnaður stjórnvalda hefur tekið mið af því stjórnvöld hafa þó ekki uppi áætlanir um að stíga inn í rekstur einstakra flugfélaga eða að taka að sér að reka slík félög alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna birtu í gær ítarlega umfjöllun um gölluð lækningatæki sem grædd eru í fólk um allan heim

Lyfjastofnunar Sjúkratrygginga og Landspítalans sem sögðu að málið yrði skoðað ítarlega á næstu dögum um fimm þúsund Svíar hafa fengið gallaða

og fékk einn þeirra fjörutíu og sjö lífshættuleg raflost þegar

þingmenn ræða nú hvort setja eigi herlög í landinu eftir að Rússar hertóku þrjú úkraínsk skip og sjóliða í gær nálægt sundinu við Svartahaf siglt var á skipin og skotið að þeim áður en þau voru færð til hafnar á Krímskaga eina sjóleiðin að austurströnd Úkraínu liggur um þetta sund og undir nýja brú sem Rússar ráða yfir og opnuð var fyrr á þessu ári Bandaríkin og hópur annarra vestrænna ríkja mótmæltu framferði Rússa á aukafundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna

segjast hafa verið í fullum rétti björn það hefur verið viðvarandi spenna í samskiptum sem er vissulega hluti af Úkraínu og

eitt af því fyrsta sem Rússar gerðu eftir að þeir lögðu undir

og hefur valdið talsverðri spennu í samskiptum ríkjanna og það er litið alvarlegum augum við ræddum um þetta í dag við yfirmann herafla ekkert hefur komið fram sem gefur til kynna að hátterni Ásmundar Friðrikssonar þingmanns Sjálfstæðisflokks

verið andstætt siðareglum fyrir alþingismenn og enginn grunur er um refsiverða háttsemi þetta er niðurstaða forsætisnefndar Alþingis fyrr á þessu ári kom í ljós að Ásmundur hafði fengið fjóra komma sex milljónir endurgreiddar í fyrra vegna aksturs

hafnað beiðni Jóns Þórs Ólafssonar sem situr í forsætisnefnd um að senda málið til sjálfstæðrar siðanefndar mögulegt er að fjárlaganefnd Alþingis láti gera óháða úttekt á

Íslandspósts undanfarin ár nefndin hefur til meðferðar beiðni fyrirtækisins um eins og hálfs milljarðs króna neyðarlán frá

ríkissjóði Íslandspóstur tapaði um hundrað og sextíu milljónum á fyrstu sex mánuðum ársins fyrri helming ársins tvö þúsund og sautján var fyrirtækið hins vegar rekið með hundrað milljóna króna hagnaði Ingimundur Sigurpálsson forstjóri Íslandspósts sagði í samtali við fréttastofu að tapið í ár mætti að hluta skýra með því að samdráttur í bréfasendingum hafi orðið meiri en áætlanir hafi gert ráð fyrir Íslandspóstur

pökkum allt að tuttugu kílóum um allt land Ingimundur segir að mikið af til umfjöllunar í þinginu sem afnemur með öllu einkaréttinn við verðum að sjá hvert tekjumódel fyrirtækisins er inn í það umhverfi og hvernig fyrirtækið hyggst og er í færum til að greiða lánið til baka og svo hvernig við tryggjum alþjónustuna inn í framtíðina að allir landsmenn fái póstinn út um allt land vegna þess að sú ábyrgð er á ríkinu fram hefur komið að Íslandspóstur hafi frá árinu tvö þúsund og sex fjárfest fyrir nær sex milljarða króna fjárlaganefnd hefur gert kröfu um að Íslandspóstur geri grein fyrir þeim við gerum þá kröfu til stjórnar fyrirtækisins að það verði það verði allt dregið fram nú gæti það mögulega leitt til þess að við fáum bara óháða óháða úttekt á því hvaða fjárfestingar um ræðir og voru þær óhjákvæmilegar og hvernig blandast þær milli alþjónustu og samkeppnisrekstrar einar þetta í Kastljósinu já mildi þykir að enginn slasaðist þegar línuskipið núpur strandaði í Patreksfirði um klukkan níu í gærkvöld fjórtán manns voru um borð en skipið hafði nýlega lagt úr höfn á Patreksfirði í blíðskaparveðri óskað var eftir aðstoð varðskipsins Þórs sem kom frá Faxaflóa og náði Núpi á flot á

háflóði um klukkan hálf tíu í morgun um fjörutíu manns tóku þátt í að losa skipið og var það dregið til hafnar á Patreksfirði við skoðun kafara komu í ljós skemmdir á skrúfu skipsins og varðskipið dregur því núp suður til Hafnarfjarðar í kvöld í viðgerð

tvisvar þessum mánuði bannað vinnu við flökunarvélar í fiskvinnslustöðvum þar sem

voru óvirkir eða búið að fjarlægja hlífar fræðslustjóri eftirlitsins segir auðvelt að koma í veg fyrir alvarlegustu slysin en það sé ekki gert stundum bera menn því við að þeir nái einhverjum auknum hraða með þessu en það er þá alltaf á kostnað öryggis í allt of mörgum tilfellum er þetta bara hreinn trassaskapur birti í dag skýrslur sínar vegna eftirlitsheimsókna í tvö fiskvinnslufyrirtæki

vinnslu Tor í Hafnarfirði og í Sandgerði á báðum stöðum hafði eftirlitið gripið til þess ráðs að banna vinnu þar sem það taldi lífi og heilbrigði starfsmanna hætta búin fram kemur að

eða fjarlægðar þegar menn fjarlægja

þá yfirleitt drepur vélin á sér þá smíða menn

tengja fram hjá eða plata vélina vinnueftirlitið hefur á síðastliðnum fimm árum farið í tvö stór átök sem varða öryggismál í fiskvinnslufyrirtækjum og átt í góðu samstarfi við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi en hann segir að átökin hafi ekki skilað árangri það er nokkuð sama hvaða fyrirtæki í fiskvinnslu okkar eftirlitsmenn heimsækja í dag það vantar alltaf verulega mikið upp á aðstæður séu oft þannig að fólk geti orðið undir hnífnum klemmst og flækst í vélum eða læst inni í frystiklefa þá séu mörg dæmi um að neyðarhnappar eða stangir virki ekki sem skyldi að ganga um vinnusvæðið en það eru alvarlegustu slysin ljótu slysin

verða við vélarnar það eru slysin sem er auðveldast að koma í veg fyrir

slysum hefur fækkað lítillega í fiskvinnslu undanfarin ár beinbrotum hefur aftur á móti fjölgað Guðmundur segir að þau

gefi frekar mynd af þróuninni í greininni þar sem frekar sé tilkynnt um beinbrot en önnur vinnuslys í skýrslunum eru gefin mörg fyrirmæli um úrbætur þrjátíu og þrjú vegna TOR og fjörutíu og sex vegna

fram kemur að fyrirtæki hafi lagað

vinna við þær hafi

verið leyfð á ný þau hafa tvo til þrjá mánuði til að bregðast við öðrum athugasemdum

að fyrirtækið geri engar athugasemdir við skýrslu eftirlitsins í kjölfar heimsóknarinnar hafi verið unnin aðgerðaáætlun sem nú sé starfað eftir þegar hafi verið brugðist við öllum alvarlegustu athugasemdunum arthur Galvez framkvæmdastjóri segir að verið sé að vinna að endurbótum á áhættumati þá sé búið að bregðast við flestum athugasemdum sem eftirlitið gerði prentun bóka hjá Odda var hætt vegna þess að bókaútgefendur

völdu að prenta bækur frekar erlendis en hér á landi

í fréttum í gærkvöldi sagði Egill Örn Jóhannsson framkvæmdastjóri Forlagsins að nærri allar bækur sem koma út fyrir

séu prentaðar erlendis ómögulegt verði að endurprenta bækur á Íslandi fyrir jól þetta sagði Egill vera vegna þess að Oddi hefði selt sína úr landi þessi ummæli segir Oddi óforsvaranleg og vísar þeim til föðurhúsanna undir þetta tekur Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins í tilkynningu í dag þar sem haft er eftir honum að skammtímasjónarmið útgefenda hafi ráðið för þegar þeir ákváðu að leita í auknum mæli prentun erlendis

fær nýja stöðu að mati sveitarstjóra Langanesbyggðar þegar tvö félög um starfsemina verða stofnuð á næstu vikum þá verði hætt að vinna með hugmynd og farið að vinna með kerfisbundnum hætti að formlegu verkefni það eru uppi gríðarmikil áform um alþjóðlega umskipunarhöfn í Finnafirði með fyrirtækjum í hafnsækinni starfsemi landrými þar leyfir allt að tólf hundruð hektara athafnasvæði og

sex kílómetra langa viðlegukanta samtals eftir margra ára rannsóknir og undirbúning hillir nú undir formlega stofnun tveggja hlutafélaga um verkefnið og samstarf við landeigendur það er stefnt að því og hefur verið stefnt að því að ljúka því á þessu ári og ég sem ætti að koma í veg fyrir það þetta eru rekstrarfélag og þróunarfélag um ráðgjöf við tækni og umhverfismál samningagerð og markaðssetningu og Elías segir að nú fái verkefnið alveg nýja stöðu ég myndi halda því fram að þá væri verkefnið komið með kennitölu

orðið formlegt verkefni þetta er hætt að vera hugmynd og orðið verkefnið sem menn með kerfisbundnum hætti eru farnir að vinna að

fékk nýlega átján milljóna króna sem Elías segir nýtist til kaupa á sérfræðiþjónustu sem sé afar nauðsynleg í svo viðamiklu verkefni verkefni sem á eftir að lifa okkur ef af því verður og þar af leiðandi þarf texti og annað að vera þannig úr garði gerður að að þeir sem á eftir okkur koma verði sammála um hvað hann þýðir allir sem að þessu verkefni koma líti á það sem langtímaverkefni þróun þess og uppbygging taki áratugi og því muni enn nokkur ár líða þar til áhrifa þess fari að gæta svo nokkru

nemi en ég treysti mér ekkert til að segja hvenær við værum farin að sjá hér eitthvað að gerast geimfar NASA á að lenda á plánetunni Mars rétt fyrir klukkan átta ferð hefur tekið nær sjö mánuði ætlunin er að kanna uppbyggingu plánetunnar og bera saman við jörðina mikil eftirvænting

er meðal vísindamanna um hvort geimfarið nái að lenda fjörutíu og þrisvar hefur verið reynt að lenda geimfari á Mars en hefur mistekist í mistekist í yfir helmingi tilvika geimfarið á að svífa niður að plánetunni með fallhlíf og lenda á Mars

á vefnum okkar punktur is má sjá beint streymi frá tilraun geimfarsins til lendingar

að veðri það verður austan gola eða kaldi en hvassviðri við suðurströndina í fyrramálið og bætir heldur í þegar kemur fram á morgundaginn stöku skúrir eða syðst á landinu og með austurströndinni en annars þurrt og bjart hiti verður víða

stjarnan er á miklu flugi í úrvalsdeild karla í handbolta og nálgast efstu liðin eftir fjóra sigurleiki í röð þrjú lið eru jöfn og efst í úrvalsdeild kvenna í körfubolta eftir leiki gærkvöldsins topplið Snæfells fékk

útreið í Keflavík og Aron Einar Gunnarsson segir leið karlalandsliðsins í fótbolta geta legið upp á við hlutabréf í Icelandair Group lækkuðu verulega í dag vegna óvissu um kaup félagsins á sérfræðingur segir að trú fjárfesta á að hægt verði að ganga frá kaupunum fyrir mánaðmót hafi minnkað

þingmenn ræða nú hvort setja eigi herlög í landinu eftir að Rússar hertóku þrjú úkraínsk skip og sjóliða í gær vestræn ríki hafa fordæmt framferði Rússa fjárlaganefnd Alþingis metur hvort gera eigi úttekt á sex milljarða fjárfestingum Íslandspóst á undanförnum árum eins og hálfs milljarðs neyðarlán til

Íslandspósts er til umfjöllunar hjá nefndinni vinna var stöðvuð í tveimur fiskvinnslum í mánuðinum vegna öryggismála fræðslustjóri Vinnueftirlitsins segir algengt að aðstæður séu hættulegar geimfar á að lenda á Mars rétt fyrir klukkan átta

mikil eftirvænting

lýkur þessum fréttatíma hinir næstu eru klukkan tíu í kvöld í útvarpi og sjónvarpi auðvitað má alltaf finna nýja fréttir á